Alen <noise> amitwogik ap keny chetokomii akoi sai chetomkometa piik akoi sai, ko tukuuk cheu kipsyngiki, tukuuk cheu mosongiki, kipsongiiki ak mosongiki kekwanye, kora kechulee musarek, ko ka kaichulee muserek ichulchi lakweeti, ko kakile mosongiki kimwae piik ab keny ko kerichek kora, mosongiki ke kechoptoi akot chapati, <noise> mosongiki kechule musarek akekwanye. Kipsyongiiki kechule musarek ake kwanye, kepa tukuk cheu sochot. Isochat anyuni, <noise> imache icham isochot sochat ioi sochoti, kurur komie itarte peeki, komemeche ikarangani akimeche ichop kotuk che kichoptoi piik ap keny, itilchi kitunguiki, amuu kimokomitei nyanyeki arok inde mwaita ak chego. Inde chumbik iin tukuk chekipo keny chemakikarangan. Kokiwe kuu sakchaati sakchaat akine kioi ketarta peek chiiki akinde kirimit ipaipachi sakchat. Kepwa tukuk cheu mursik. Mursiki kekee chego, kechamushani kekany kouryo koimeche ichop mursik cheanyinyen kapsa. Ichope chegoo chepo ranii supui, kechemushani igany icheng olekende lekaitit olekararani oletos mararokchi tuguni, <noise> che chapu, i- ikonor koech karon supui, icheru sotengung nikisut kokararanit nemmite nesutek, ironchi ikonoree mursikuuk petusiek somok. Irong'u iluu mursik ipaipachi kabsaa. Kwanyinyen mursik kapsa.